اقدم هواياتى هى هواية كرة القدم وبدات ممارستها وانا عندى خمس سنين كنت بتمرن فالناى كنت بحب دايما اروح العب مع صحابى و اتمرن مابينهم وكان عندنا الكابتن بتاعنا كان بيمرننا كتير وكان بيحب يشوفنا دايما فى تطور كانت الكوره ساعدتنى ان انا اكون لعيب حلو جدا والعب مع صحابى كويس جدا وطورت منى ومن نفسيتى وشخصيتى